لو كنت مضطرة ان انا نبني مثلا مستعمرة على المريخ ، هناخد خمس اشخاص ممكن ناخد جوزي وعيالي احنا على بعضينا أربعة والشخص الخامس ممكن ناخد حد من اخواتي، عشان يستمتع بالمستعمرة دي على المريخ. ليه؟ عشان انا منقدرش نعيش من غيرهم، وعشان يشاركوني الرحلة داي ولان هما عيشاركوني في كل تفاصيل حياتاي. والمستعمرة داي هتكون حلوة بيهم.